Jnu ye kajni-ini nkaso ye kaaso ɨ́ɨ́n tia'a kue'e te lɨyɨso ye ya'a yixi naá, nuu yáandɨjɨ́ naá te i'i chinana loko, te lujua tajni nka i'i ɨ́ɨ́n no'o aju naá, kēē ñɨ, kee kala'a nkaso ye tia'a naá, te lujua lo kua'a ye tia'a kue'e naá, te ye tia'a kui naá, xi <hesitation> ya'a kuií naá lo lɨyɨso nu'u naá, te li ni kēē aju naá, kēē ñɨ, ɨ́ɨ́n chinana kuií naá, te ni kua'a ni nka ye lujua kua'a ye tia'a kuií naá, te tia'a ye chijɨ naá xi kajniso ya'a naá, aju naá, te kēē ye ɨ́ɨ́n puñu ye chijɨ naá, kuu ajnu naá te ɨ́ɨ́n le'nde naá, te livi kivi, kivi diuxi ne'e te livi kaaso i'i tia'a ye chijɨ naá.